نحب نزيد في المال بصراحه الوقت لايه عطيني الفلوس و سايبني أنا أعطيني الفلوس ناقصه ناقصه ناقصه نحب الفلوس أنا إنسانه نحب الفلوس نحب نشري الحجامه نحب نشري الدبش نحب ناقصه ناقصه نحب الفلوس بصراحه الفلوس ماكيفاش مال الدنيا للكرا و مال الدنيا زايد معك.